Ebighuma ebyangasi ebyathukalhya ewethu thuwithe ebifenesi, thuwithe emiyembe, thuwithe amapira, thuwithe emitsungwe, thuwithe esya ndimu, thuwithe ebidedeyima, thuwithe eithakafire, thuwithe epapayi, ebighuma ebyo nibyomughasu munene omwa mibiri yethu bikahimba emibiri bikahimbira emibiri yethu nerithuwathikya omwa bwomezi bwethu.